מעסטערס זענען דא אונז צו זאגן ווי גרויס א זאך איז אדער א פלאץ. <hesitation> מ'קען עס נוצן צו זאגן ווי גרויס א לאך צו וויסן וויפיל מ'דארף אנפילן, צו וויסן ווי גרויס א שפאלט איז אדער סיי וואס מ'וויל וויסן ווי גרויס ס'איז קען מען נוצן א מעסטער. דאס איז וואס מעסטערס זענען דא פאר.